ایمرجنسی کِٹ یا ایمرجنسی بیگ اک ڈبّا ہوندا ہے جس وچ ایمرجنسی ستھِتی وچ ورتیاں جان والیاں دوائیاں، پٹّیاں، کینچیاں، روئی <hesitation> اتے ہور ضروری سامان رکھیا جاندا ہے۔ اس دا مکھی مقصد کڑی چھوٹی توں چھوٹی جیویں وڈی توں وڈی چوٹاں دا ابتدائی علاج ہوندا اے۔ سڑک دے حادثے دے سماں مرہم پٹّی کرنی ہوندی اے۔ جو مریض دی سہائتا کرن لئی ہووے اتے اس دی جان بچا لیوئی جاوے۔ کی حادثے کسی وی سماں، کسی وی جگہ وچ ہو سکدے نیں۔ کئی وار ڈاکٹر تے ہسپتال تک پہنچن وچ سماں لگ جاوے، جیہڑے ویکتی نوں نہ ملے اوہدے موت ہو جاندی۔ اس ستھِتی وچ فرسٹ ایڈ باکس پہلے توں تیار رہندا اے تے فوری کاروائی کردی ہوندی۔ تان دفتر یا فیکٹری وچ کم کرن والے لوکاں نوں مشین یا سازاں نال حادثے ہو جاندے۔ ایہ سماں فوری صحت نال نقصان گھٹاؤندا تے جان نوں بچا کے رکھ جاوے۔